أكيد! باش تسلق بيضة، أول حاجة تحط البيضة في إناء و تغمرها بالماء البارد. بعد، تشعل الغاز وتخلي الماء يغلي. كي يبدأ يغلي، تخفض النار وتخلي البيضة تغلي لمدة عشره الى اتناش دقيقة حسب الحجم. بعد ما تكمل، تخرجها وتحطها في ماء بارد باش تبرد وتقدر تقشرها بسهولة!